א גוטע וועג צו נעגאשיעטן <hesitation> באצאלונג איז קודם דארפסטו וויסן וואס די בסט עכט ווערד, וואס די בוסט ווערד אין געלט. נאכדעם דארפסטו וויסן וועלכע פרייז די ווילסט באקומען די אבער די- די מוזט זיין ריאליסטיש, דארפסט געבן עפעס ריאליסטיש <hesitation> עפעס וואס די קענסט באקומען אבער דארפסט אויך אז ס'קען זיין אז די גייסט- אז די גייסט נישט באקומען די- די וואס די ווילסט באקומען סאו קען זיין זאלסט זאגן העכער און גייסט נאכדעם באקומען נאר אביסל ווייניגער וואס די האסט עכט געוואלט.